Mowͻ enuanom nkorkor eduonu a wͻnnyɛ me maame ne mba. Wͻyɛ me maame n'ebusuafo na no nuanom hͻn mba a wͻka hɛn ebusua tsentsen - santsen no ho. Afei, menntaa nnhu hͻn, mohu hͻn a, gyedɛ makͻ fie, gyedɛ nkorkor biara na mehu hͻn. Obiara kͻ no ndwuma ho ntsi yɛnntaa nnhyia.